הי פאלחקיקה חאצ יכון וחד אלעדד אקסא דיאל עדד סעאת אלעמל פלאסבוע, חינת לאנסאן אלא ח’דמא סבוע כאמל פ אה כיכון אלנפסיה דיאלו אמא מא מזיאנאש לא מעא עאילתו לא מעא פלאח’דמא ו תיקל אלעטאא דיאלו פאלעמל ו כיחס בראסו אנה אלנפס מעד’ב נפסיא, האד אלשי עלאש לאזם ננקצו פאלסואיע דיאל אלעמל.